Marefuji meɗen latidi e suɓo e liɗɗi belgare ni e gongo diyam. E wodi gongo daneho ko ɗonko fu e ko nanga liɗɗi e nder diyam